कपड़ा ना जो चेनी गणो प्रकाद कपड़ा आवेज। जैसो की जेकेट, टीसर्ट, पेंट। आजकल तो फेशन चली रहेज। कई नवा नवा कपड़ा चली रहेज। हम तो कही हमारा गाउ में तो हम कही छे भईया की एक कुर्टो डाली लेवांज। न एक धोती पेंट लेवांज। तो कही छे निकली जावांज। वो काम कही धोती पेंट लेवांज। तो कही खेत में काम करी लेवांज। सब आरामसा काम हुई जावाईज। न एक पोर्यापारी जीनस नहीं पेनाज। एक काम कही काम हुईज। इतरी टाइट टाइट रहेज। कहा के काम हुईज ये काम हुईज। ये सब तो अलतु भालतु रहेज। ये सब तो बिकार रहेज।